أول شي لازم تبدأ فيه هو التمرين بشكل منتظم. في تمارين أساسية، تعتبر مثالية لزيادة القوة. أول تمرين مهم، هو التمارين المركبة مثل الإسكواد، والضغط، والرافعات. هذه التمارين تساعد على تقوية عضلات الجسم كله. <hesitation> يعني مفيدة للجسم. كمان تمارين التمدد، لزيادة مرونة العضلات بعد التمرين.